Aa ja xuku- xuku chitúu ku naña ja kja'echa ya'a xikjin kui jasa kja'echa ya'a xikjin kucha m'íre nga ja tjin naña xi ni'yú-tjin naña xi ni'yú ku ijin kú te k'ua chitu xixi nde kuacha ja nde kja'echa xukucha nga nitjóiniji churi xukucha nga tsjuari nga nitjoi ja tjin naña nde naña xi xixi ku tjin naña xi yi'i kú ja mab'et'áiri jin kucha m'í tsanga mí jin mejéri tsjuari kú ja kuachá fat'airi kú ku ja mat'e ja t'é-t'e naña tu xi tsjua t'e nga jin'e nukjuari tsi tsjuat'ari chu nga ijin nga nitjóji nde bé nga tjóre tjóri naña kú chitúu ngasa chitu xixi ja nde kuacha ma notojinga xi'a machak'ae ma n'iji kú ja xu b'endu xik'ia sa xu b'endu ja nguisaji sta kuacha tjin tsa tisuni tsa kucha ku ja nguinde sjaji xú b'endu kua k'ia b'endu chu xixi ku da kui ja ya nisen kjine kui ja ya kucha m'íre nga fa'e ki kjua fa'éjíma nisen tsa xuku ngani'ya tsa kucha ngat'a nga chitúu xi ijin ch'ore Ch'ore chitúu ngat'a nga chine niséende kui nga ja tsjuají kjua chitu nga- nga chu fa'et'aña tikja ngat'a ja ndekuacha tsikjesún ndetsa ye tsikjesun chutúu kú m'íre chine ya ngat'a kja'écha xuku chitúunde ijin nde kuacha nda chitu xixi nde kuacha nda kú ja nde kuacha nda xuku naña xixiya ja ni'ya kunda kui ja sa ni'ya kunda bakuri ijin tsanga xuta tsa 'ya kjua'e ku kjinda kjindajo bé nga ndiaéjínde bé nga- nga tsanga kja'e xuta ku kí kjua kuacha tsi'in nañasa tsi tsjua ja ya ja bé ndia'e 'yá xi ndia'e kú be 'ya xi ndia'e jí ku ja kuacha tsi'in kui chu xixi tsjua tsi'in kui ja tsjua